E ben, a-a giornâ d'ancheu se no ti conosci e lengue no ti peu giâ. No ti peu pensâ d'anâ feua, feua stato, e de parlâ l'italian. Donca beseugna conosce ciù tante lengue che se peu. L'ingleise de seguo. L'ingleise o no peu mancâ. Però ciù tante se ne conosce e megio a l'é.